<hesitation> Ekintu eky'omugasho ekindaasa kuhabura abantu bagyenzi bangye, eky'okubanza; n'okubanza waayekunda wenka iwe nk'omuntu otakakunzire muntu weena otakeesigire muntu weena, banza waayekunda nka iwe nk'omuntu. Kandi ekindi, ekindaasa kubara kubahabura ninga okubeegyesa n'ekiragira ngu kunda Ruhanga waawe, abandi boona nibeehindura, bakwanga konka Ruhanga we aguma ari omu bantu we tahinduka, naakukunda akusaasiire, akuheereza byona ebi orikwenda, nibyo ebyo.